अपना भारत में नरा डायनासौर पाया जावे जीमे। डिप्लो थॉमस हे थिंब्रतोंद हे। एकथोसोर्स हे प्लेनेडो हे प्रोटोसरोस स्टेगोसर्स हे जिग्नोटोसोरस हे स्पेनोसॉर्स हे असा नरा सारा डायनासोर पाया जावे। पर आज ये लुप्त होने की कगार पर आग्या हे।